Maromaro aloha biby <hesitation> miasa amin'gny alina ataontsika hoe lambo. De amin'igny zany izy manimba volin'olona ataontsika hoe balahazo, bele. Ao koa gny kary, atao hoe zay piso mainty. <noise> De amin'igny koa zany kary mangalatsy voro, akoho <hesitation> manimba <hesitation> fiompian'olo zany.